أكيد بنختار القدرة علي التحكم في الطقس، لإن تقدر تغير في الظروف لصالحك سواء كانت مزرعة أو كموارد طبيعية وأما القدرة البدنية <hesitation> والقوى الخارقة تكون محدودة ملهاش تحكم مقارنة بالتحكم في الطقس، وتقدر تغير حياة الناس بشكل أكبر، <hesitation> وأني طبعا <hesitation> نحب نغير الظروف لصالحي، ما تكونش الشتوية ولا تكون سخونة هلبة.